मैं अपडा आहार म ज्यादा अनाज जोड़न के कई तरीका अपने सकदू, मैं ओट्स या दलिया नाश्ते म खा सक्दु, चपाती में गेंहू, बाजरा अर ज्वार मिलके खा सकदु, या चावल की जगह ब्राउन राइस ले सक्त। पोहा, उपमा अर दाल म भी अनाज डाल सक्त, अर सूखे अनाज का स्नैक बनाके की भी मैं खा सकदु।